جربي وصفة سلطة الكينوة حطي فيها كينوة مطبوخ، خظار مثل الخيار، والطماطم مع عسل ليمون ،وزيت زيتون ،كمان ممكن تسوي دجاج مشوي مع بهارات، وتقدميه مع خظار مشوية، ولا تنسي اسموزى الفواكه كوجبة خفيفة اخلطي موز مع سبانخ ،وحليب لوز ،هالوصفات صحية ولذيذة.